Es el día que la genti assientu mejol tien enque siempri ain hediondus paí que tolo eschangan. Yo lo desfrutu siempri, mesmu si trebaju porque tengu hunción o si andu paí de vagal. I sí, ai una tupa de genti paí, peru comu ain días que me peta de vel genti, pos paí. I si no tengu gana de genti pos ahilu pala sierra o pal monti i aviau. El que s'amarga, essu velaí, es qu'es un hediondu i güena gana!